So tawi mi eggii mi yehii wuru wonngo, mi etoto tawa anndude yimɓe ɓe: no ɓe nguurndi, no ngoori, no ɓe miijortoo e jikkuuji maɓɓe. Caggal ɗum, mi ƴeewa sehil gooto mo nanndu-mi paandaale e jiyanɗe. Mi jokkondira e mun. Eey oɗon maa ɓeydu kam anndude yimɓe ɓe e ɓeydude hebbinde sehilaaɓe no haaniri ni.